Чангкашак ин мошинест, ки барои тоза кардани хок ва партовҳо истифода мешавад. Вақте онро фурӯзон мекунӣ, чангкашак ҳаворо мекашад ва хокро ба даруни халта ё контейнер ҷамъ мекунад. Ҳамин тариқ, хона ё ҷойи кор тоза мешавад.